Nigan toana, lie katsin hahatate ponig ti, <hesitation> lia turu laip tara lia ti tetenei malia balie pan guma. Alie lama tara <hesitation> pana pamilie, pemilie, ninepla pien tara <hesitation> tara pemili, lie las seken lasbon tara pamili. Alie toa pien ali pan ie han ali <hesitation> turu nitaratara tara lia alie tarega ali alia pien ali pan ia tara mouna mamana marken katuun, alia pan ia tara bubu tara lia, alia pan ia tara angkol tara lia, alia pan ia tara man toulara lia, alie pan ia tara man hahinara lia, na man anti tara lia, alia alie ngilin segu laip tara lia markato ueni, herena li- lima pan haniga ie mouna mama ne papa tara lia. Alie tarega li pan ia tara limana mamana ken katuun, nori ti hapaneniolia, nori hanoe iolia, nori hale ialiu kolos, a- i hale ialia atbais me tegona mar kauaiolia tara poata te lanami murimuri <hesitation> alie, Enie hereia pana tsalens tara lia li lie alena na marken marken laip tare ni lie ate sil sa lia <hesitation> ali mar lia banei marken katuun eni, ali a tsunono romane pe noahasi aloe pan moa tara mamana marken katuun. <hesitation> so li ti topo ialia li la turu skul tania ia turu vilits tokpeles alie na skul <hesitation> balie lag skul guma laguma turu komiti skul lie <hesitation> molo atei lie ron atei ia turu skul. A poata ti hakapeia liu <hesitation> gret six ba a kraisis e butuna lie go la turu halskul i hutsena ba kraisis e butuna ba <hesitation> lie ka talagi han ka pinpino gi han u tou yia kraisis e kapa poutsina balie la poutsig turu skul na skul gi hutsena ali skul tala lie ron ngilu skul alie ron tara hereneia ouluralia lia pien ni han lie lakasa me han lie pan me han la aut guma te lama lia tara tana man makum tala kaia lia turu skul tala lie skulug balie <hesitation> gret ten talag eksem bale la poutsigi han balie <hesitation> kag haloso trohaleg tats opa go lauilia turu skul pan Lie kag balie range lue nolia lie kamea toa opa lie gona skul ia turu titsias kolits balie lu taleg ats opa mena skul talag skulin titsiag. Skul titsiag balie hakapa guma balie kopis guma balie mi kui pouts tala gi han. Ti kui talaia lia balie <hesitation> lu taleg atsmoni be tara sileg a mats katuun ti tara kap naiolia ti hapaneio lia taraha lie tara here tala neialia lie ma pan ie moune papa ne mama tara lia lie kameia panna pamili. Mamana katuun te tarakap neiolia te hapane iolia, hanoue iolia lie mas hanou pouts ragen. <hesitation> ti kui ialia balie tara marue soku lenega tsunono ba la lie lotug te la noa talani romana. Lie lotug alie masa mega tsunono lie ron tarege tsunono tara kap neiolia. lie ma kamei tema kaherei ron tara herene ii a katuun ima ron tara sile ii lia gaba lie, a tsunono e ron tarakap naiolia turu mamana marken katuun te likote iolia. Romana nonei te tara megilia lie hamanega tsunono e kana. Tara kap nena mamana ken katuun <hesitation> tana katuun has lie mas tara marue ga tsunono. Lie mas tara maruega tana katuun taraha nori a man keni nori te Hula ka, e herene ni none te katona bo laip tara lia te nigana turu mamanu lan. So nonei ats ekspiriens tara lia, alia masag, laip tara lie mar la las uena teka, nigantöana lie hanöa gie ni.